No ka mahina o nowemapa launa kela me iaʻu no ka mea koʻu lā hānau aia koʻu lā hānau ma nowemapa a pōha nui nā mea ma koʻu poʻo no ka mea <hesitation> mamake wau e hana i na mea likeʻole no koʻu lā hānau, aka pono wau e noʻonoʻo no koʻu mau keiki, aka no ka mahina o nowemapa aia ka lā hoʻomaikaʻi hiki ia mākou ke ʻai i na mea likeʻole.